Ta ku chón yo ta xatan i ni na kada iin. kadai iin. chilate yó, ta kein bueno danroi chón yo'o tá ha a an. kixó nrii ha a an. mi ha a an. kixo nri nida nii ñoti kiyó nri ha a an tomiti, kinetu ta ngu xatiyó kinetui ha a an. chínti yó danruvi viña ta ha a an. modo dikan danruviña tá igual chinoiña kinoiña na choa, ha a an. iin olla yo tá tain ti komi, tain tinana tain ha a an. iin a ajo yó tá ha a an. dinaga cho va chovati tada nguan kadín, chinotui casuela chí ta ha a an tain lia deen ta nakadon ho o on. yajan, tinana jan ajo jan lia yuxá tú kein ta chikoa ta ha a an tantai lia, mino ke nruchi ján ta najan nguan koa i iin aroma xhí ha a an tiyá jan ha a an dikan xataini na kai cosinar caldo xi chón jan.